ଆପନୋ କେଵାଂ ପସୁମାନୋଂ କୋ ଅଧିକାଗ ଦରନ୍ତୀ ଔର କାହିଗୀ କିତ୍ତେ। କୋ ଲୋକୋଂ କୋ <hesitation> ସାପୋ ସ୍ପାଇଡର ସାକ୍ସ ପ୍ରତୀ। ବହେ ଥାଈ କାରଣୋଂ ସେ ମାନା ଵିଶାତ୍ଵ କେଂବା ଜୀଵନୋଂ ପାହେ ଆପକତୀ। ଜନୋଂ କୋ ହୀ ପରନ୍ତୀ। ସେତି ପାହେ ଅଂଭେ ଇମାନୋଂ କୋ ଡିତ ଥାଊ।